والله اعتقد اني إذا كان في رحلة لي المريخ لي مده سنه أنا اعتقد انو أنا يمشي يعني ممكن أي تكون الرحله شاقة وكده لكن استكشاف يعني وفي كوكب غير الكوكب غير كوكب الأرض فا اتخيلي انها ح تكون رحله ممتعه بي مشقتا وبي استكشفاتا وبي حجاتا يعني الزول بشوف طال ما انو الرجعه مضمونه والزول عارف أنو ح يرجع فا مامشكله الزول في النهاية ممكن يجازف يشوف ويستكشف وكده يعني